Nte la waatoo kono, tuma doo nka, turuwaaseeri de taŋ nka wo siinoo le. Iyoo mee hadamadiŋo ňanta miŋ siinoo la wo ňanta ke la katiriyeeri de taŋ ne ti. Nte la, hun, jeeroo to. I ňanta wo le siinoo la. Mee nte ka miŋ siinoo wo lemu turuwaaseeri de taŋ ti nte ka wo siinoo le. Suutoo fanaŋ. Mee katiriyeeri de taŋ norimaalimaŋ wo le ňanta siinoo la. moo. moo ňanta wo le siinoo noo la. Aperee i ye wuli i ye i haaji doolu ke.